Ukatili wa kijinsia awuwa uno umazana baba akunyanyasa chimama mala akumuma ovyo ovyo atakumutendea jinsi vina chikutakiwa mara kwa mara umazana ngati chimama yachitata yaya yatangebyanyanyasie numuntu kwa sababu akuomba kazi zake zino mukola akuomba yababa yaya yatange yapate ukatili wa kijinsia kwa sababu yakapela yakuomba kaazi yao iniyakulonda yachimama yakapata ukatili wa kijinsia kwasababu kwanza yakupingiwa umazana bwana akumupangira kwamba wawe la sambili wawela samoja au biashara hii ntikulandawaomba kaumazana mama asiailaha wakati bwana wene aliniraha ukatili wa yana uwe inoma na mwana wiya amazana ngati ukumnyanyasa e mara wala utikumsaidia chonsi chino chikustahiri ka umazana ngati yupo yupo mwana wamwika ngati alipo sile eh! ko umazana chino yamati wene yana ya awe ya kuchura nakwe fulani. Awe na ya asinandi laha, doda pina ya kuyachuze. Uo li ukatili wakijinchwe, kuyango. Na maatu wali tali fayo kuli mwenye kitu wakitongo. Kwanza na maatu wali tali fayo kuli barozi. Barozi ndi na lola ataku, wakanu kufatili ya ningo. Na maatu wali kuli mwenye kitu wakitongo. Mwenye kitu wakitongo jeno na maafa tu mkondo hapibino. Umpano unu nate na urola. Kuli buwana umu wali na umuchi. Mpajilani wane. Lakini na weningatia. Yataku ikala kama pino ya antwe ya binadamu ya kaikala. Chila uyo li kibi yape. Chila uyo li kibi yape. Kuyo uwo, mama nga tasini laha buwana. Taku eleka, mama kwenye taku eleka. Taku eleka, mama kwenye taku eleka. Ngati unowapasile ishida nkani ngati achimama.